Ny amiko manokany aloha tokony mitovy aby gny fandraisan'ny fanjakagna olo, tsisy hoe ty agnabon'ny lalàna, tsisy hoe ty ambanin'ny lalàna.